Mun pia hi dinia oma, pahatu mun pia ku ngatjanga an siam chini anime aduan, pahatu plastik adjanga siampo oma ni. Tsai mun pia hi mun <hesitation> aping angmea ian mun pia nan til mun tifai nan kanpang china. Tsu tuan kan til <hesitation> balau om, til noi te, sam te, til <hesitation> nok balau om te tu. Tua tajang tuan a pia koma, pia koma ul sam china. Tuan tsu tuan kan pia nalam dze lakhan, kan pot emo, kan latak china ni. Tuan tsu tu ato pa, <hesitation> kan til pia tu, kan dakoma, kan til <hesitation> pia dakom tu i <hesitation> mun pia tuanin, tas penpangin, kan lakoma, kan <hesitation> baitak china ni. Tso tsu mun pia kan <hesitation> man tsu ul sam em em china til tifai nan. Tuan kan du lam dzong dzong a nga te, a man te ni til in dzong tepo, a tifai te ni.